Philippines sagale ishian birrini sagale inamaa moghuk spainiti faa akas nyati thaa akaa inamaa spain nyath iyo Chinese iyoo Kaa inamaa america sagale ishiani birri apinapono tha bekheni adhoboa adhobon fonn khabdhii pansit pansitin mara biri nyatheni sisighi yedheni sisighinii fonn mathaa boyye mathaa fonn boyye aminen chicken inaa sal yedheni fonnum lukuati iyoo lumpia